Nde mi siftori kalima alhorma fuf, ko waraata dow hoore am baa am, nonno min joɗi e wonde hitande e diwal Kano.